Ngjyra e artë ma kujton lluksin edhe pasurinë. Kur e menoj, m'vjen n'men diçka mbretore, si kurora e mbretreshës apo e mbretit. <hesitation> E lidhi edhe me ngjarje festive, si për shembull me dasma. Po n'përgjithsi kjo ngjyrë për mu përfaqson dicka materialisht të vlefshme dhe të çmuar.